Uhɛɛ-nyiŋ, uhɛɛhwɛi, uhɛɛi taar uhɛɛ-naa uhɛɛ-tɔɔ, uhɛɛtɔɔnying uhɛɛ-tɔɔhwɛi, uhɛɛ-tɔɔrɔk uhɛɛ-turok uhɛɛ-ukou, uhɛɛ ukou-niyo- nyin uhɛɛ ukou-niyohwei.